Raxas yi yenn saa yi du bare, ñun bariwuñ sax lu ñuy raxase saabu, bariwut de. Dëgg-dëgg bariwut de xanaa lekk yi <hesitation> yenn façon nam yi nga xam ne genre u diw yoo xam ne day taq, ay diwtiir walla diw yi di gudda ak yoo xam ne sax ñam boo xam ni boo lekkee dafay joxe xet, su ko defee su su su ñu kii yee xet boobu du leen neex. Boo lekkee ba pare, mun nga jël sa saabu omo walla sa yeneen saabu raxase ko sa loxo ba mu set nga layandi ko waaye duhut ñam wu nekka rekk soo ko lekkee nga raxase ko sa loxo. Ñun xamuñ loolu wax dëgg yàlla dañoo raxas suñu loxo noon rekk.